Arizantiny, fomba fomban-drô Arizantiny ndreky, kolontsain̈y ndrô miaroharo resaka kolontsaindrô Eropian zen̈y kolontsain̈y ndrô Arizantiny àby àby iô. Irô zen̈y anisany mahay resaka tsinjaka tangô e irô ô. Karà zen̈y ndreky raha kitônotôno àby àby io koa mapalaza irô.